Khuchilaka mulikhaba lio litesha tsitsanga khulikhuha okhuteshia nomba okhutesia nomba okhutesha mukhasi likhukha okhutesha omukhasi lwa otsiaka okhuselela omukhasi nomba omukhana nochiaka khumuserera muchiakanga okhuekana miima nende okhuenga nende shinga omundu atsirira nomba shinga lilaba lili nali omundu uli liba lilabi noli nende tsinganakano nomba tsindahi tsia nyasaye yakhuna imoni ye mukari amatsai kaka kakhumani bianga uno no omundu mulahi khulamenya nahe nomba amatsai kakananga urio shiali omundu mulahi kata lwa embulaa nnaye ta nembukula orandekho khunjila lakini esie nyasaye wayambakho imani ya mukari ni khubola nende omundu abere nalima eshilimo khulusa khuba mbe esaalanga nyosaye yanderanga mukali muye ni khandi eshiilimo shibele shilimo kasbisaa eribaa nyasaye tsimbabasi omundu huyo mwene amola akhakha butswa husiye nakalolekha shietsia khunzinonela erika nomba enjiake okhubalwa tsia sikhaya tawe kho olukhono lwa abasiani befwe lwa osererenanga nende omukhana nomba omusiani na omukhana lwa osererenanga na omusiani tama okihubula tsa muyanzane muyanzane tawe chiaka khuenda kali mmwoyo mumwe mukari. Nomba chiaka khuenga shinga arusananga nomundu wahichira khumenya nnawe nomsiera ango alahuchiraa khumenye nawe nirohuchila khumenya nnawe obe nuonyoriree nomba abe naranyolilee mukone khuinzala nomba mulie alahuchira butamu bwene nibwo noshiio eshindu shia khukhenganga mubulamu njeishio olahenga obulahi bwa omundu witsa alandakho ubola mbu onyorire tawe bimala birere tsishida okhulaumanga nomba okhuekana emima kawachiaka netsishida tsiachaka khusulilaho noonyole mwakhalo skhira esahino kata sahino makanisa ketsere abandu bashiri ehuekano miima omusiani nomukhana bashiri khumenya kala emesi sita noonyala balafungungwa harusi abandu bano lwa barunganga harusi mukanisa betsa khukhalakho kidogo nekhane oura divorse iinjire balekhane lakini khulwa abandu nibekhane emiima bamala bamenya munjira indahi nende okhuulishana nende okhuefurira bulamu bwo nawe oefwirabulamu bwo lekha khukhwakhu tsa mbu unyorire tawe findu fila bireraanga eshida kho abosi beshianje wo muli mube nende tsimoni tsiomukari nabola nende washio bakhu nende isensi ya mukari yokhulola arafaula bulamu nomba shiafaula tawe.